<hesitation> Kusuŋkǝ wǝǝ, kusuŋkǝ kɨ lǝ kpuŋkpuruŋ. Lǝ̌ ǝtɨtǝpǝ pɨ ke ŋ yee kusuŋkǝ paa le epimǝpɨ sa yǝ tɨ ya yée yee kusuŋkǝ we. Oturu wǝ loo poŋ Kǝ́ kɨto wǝ́ wǝ lo po kuŋ kusuŋkǝ lǝ ǝsɨŋkǝ? Worokoe la zʊmarǝ, Wworokoe ŋ no co kusuŋkǝe worokoe ŋ no co kusuŋke wǝ́ zʊmarǝ gbie. Yǝ ŋ koru atɛŋ ŋlǝ ya ǝ worokoe worokoe ke ŋ no co kusuŋkǝ kɨ la mɨ kɔlʊ mɨ zɔmarǝ kɨ la maa kusuŋkǝ wǝǝ wǝ loo poŋ. Wǝ́ wǝ ya lóo kuŋ otui ya yǝ pɨlɨ lǝ baŋpabaŋpa rǝ kǝ́ ɨto surtout rǝ lǝ̌ wǝ loo poŋ rǝ lǝ̌ kpǝǝkɨtǝǝ sa. Otui ya yǝ́ǝ pɨlɨ lǝ baŋpa tuwe ya maa kusuŋkǝ yǝ tɨnɨ parceque mǝŋ kǝ́ wǝ ke kpii kaka mǝŋ ŋʊŋtɛ lǝŋ pǝ kusuŋkǝ ko wǝ́ pǝ lée yee. Yǝ ŋ koru ǝ fɨ worokoŋzʊmarǝ rǝ otutupiyǝ sa kɩɩkɩɩ yóo toolu, akpanɨyǝ o pɨ lóo toolu yǝ acɔŋ yóo toolu kɩɩkɩɩ wǝ wǝ re lǝ yǝ yǝ́ǝ kǝǝnɨ lǝ mɨ lǒ koŋto. Wǝ́ kɨsa ya maa yǝ kɨ yǝ fɨ zʊmarǝ wɔɔ, kɨ wǝ pǝ lǝ nɛ? Kɨto wɔɔ, kusuŋkǝ kɨ lǝ kpuŋkpuruŋ. Mǝŋ ya pa kɔlʊ mɨ sʊma worokoe kɨmaakɨ paa ya maa lǒ kusuŋkǝ wɔɔ, kɨto otui ya yǝ́ǝ pɨlɨ lǝ baŋpa. Otui ya yǝ́ǝ pɨ yǝ jɔ wǝ́ ya yáa jɔ. Otuie ya yǝ́ǝ pɨ yǝ pǝ wǝ́ ya yǝ́ǝ pǝ. kɨto wɔɔ kusuŋkǝ wɔɔ kɨ lǝ lǝ kpuŋkpuruŋ.